پاکستان ایک اسلامی دیش ہے اور وہاں پہ سارے مسلمز زیادہ ہیں۔ اور ایسا نئیں ہے کہ صرف مسلم لوگاں ہیں اور باقی ہندو کریشن بھی ہیں۔ بھی ہیں جن جاتی جو بولتے ہیں وہ زیادہ تر مسلم کی <hesitation> ہیں وہاں۔ <hesitation> کی ریتی رواج بہت الگ ہیں اور زیادہ تر جو مسلمانوں کو لاغو ہو ایسا ہے <hesitation> پاکستان عید اور جو بھی ہمارے <hesitation> بڑی زور شور سے <hesitation> مناتے ہیں، مناتے ہیں وہاں پہ۔ اور گانے کے معاملے میں وہاں زیادہ تر <hesitation> قوالی ایسے والے زیادہ ہیں اور کھانے کے معاملے میں بولے تو بریانی، کڑھائی اور <hesitation> کباب یہ سب سب سے زیادہ اچھا۔ <hesitation> ہے وہاں کے لوگاں تو زیادہ تر یہی کھاتے اور یہی زیادہ تر وہاں لوگاں میں <hesitation> مشہور ہے۔ اور جو میں توہار کے بارے میں بولی، وہ تو زیادہ تر عید الفطر اور عید ال <hesitation> اضحی۔